Izy ka <hesitation> andeha ivahigny a Frantsa zegny zah anatign'ny herinandro raiky, dee raha hoentiko zany ih, agnaty valizy agnà ka mitôndra lamba maromaro bako zaho, misy le maivamaivagna akao oh, misy le mafagnafagna, <noise> dee mitôndra fangalagna sary zany zaho, <noise> raha tagnana malaza mo zao ka le mila maka sovegnira ah, avy akeo ko zah oh <hesitation> mitôndra kiraro maromaro karazany koa igny.